Mila toro-hevitra avy aminao momba ny zava-dehibe iray aho, enao mantsy olona mba tena azoko antoka ary inoako ihany koa fa mba afaka manampy ahy. Manana eritreritra hividy trano aho. Ka asa hoe ny mividy tany ve no mety de manangana ny tranonao mihitsy sa ilay trano efa vita ireny no vidina de ireny no hatsaraina? Izay no mba angatahako toro-hevitra aminao raha mety.